Aäh, pues <hesitation> este sonid xten ni rni rabá tambor’gy pues véh vpeh nani este nú vez este rny raba tamb’gy rnii. per tci zundá lony tchi rnyn támb’yas, txy nin ¡pong! Pur-pur porque zulá’gyas lony, enity tchi tanto gyxytíp rabá ni zto’gy, nuni náre pues nare nuni cun xizy tornill gycubiekyw tchi rnas tip ni’ah, per nuntchi nanu cun <hesitation> este xini rni raba gyd-lady gún, gulá gyd-lady chiv’ah ni es, nápraba que gytxáha raba ni tchi gyndá raba loni tip ru ckubyw raba ni ah tchi gininy este, the tchi gyniny nëx ru ba, entre máru zundá loni máru rniny za tamb’yas gy’ba, “¡tong!”, za tchi zú lany th cuev’ah, tchi ni runny ¡tang!, rlwy pa, enty entre-entre tip ru zú lony ah puz nixhaz ru rnin tchi tanto zëe’h xhenni queity-queity-queity nú dandiny tchi tchew tchi rioby th golp’zy, ¡pac! ¡Pac!, ryew, per tchi xíi lony, einty tchi zu láa lony tchi ni rnyn za tamb’yas gy.